एक कुकूर ते एक दिन मां कथ्या कसरत करौंण चेंदि, यो तेकि उम्र पर, नस्ल पर, तेकि ऊर्जा का स्तर पर और तेका स्वास्थ्य पर पूरू निर्भर करद। आम तौर पर अगर हम द्योखदा त कुकूरों ते हर दिन कम से कम तीस मिनट से द्वी घंटा तक कसरत कने जरूरत व्हदि। हालांकि, यो भी द्योखन छिन, कुछ कुकूर यमण्ये भी ह्वंदन, तूंते ये से भी ज्यादा जरूरत व्हंदि कसरते, तेसे सि हमेशा फिट रौंदन, तंदुरुस्त रौंदन।